Tsoahana amin'ny fonony ilay sakafo mangatsiaka iny. Dia atao anaty vilia. Tsy vilia vy an, fa vilia bakoly izay mahazaka micro-ondes, dia <hesitation> atsofoka ao anaty micro-ondes dia regle-na hoe adiny firy izy an no miketrika azy ao. Dia izay.